defirgal Oven e amfira ngam defuuki nyamunda ko poweenki ngoɗɗum naa ɗun luggi. Ɗun ɗuri amfirki e manga e inaaje ko ɗun sa'ata buroodi.